प्रिंटर एक मसीन च जू कम्प्यूटर से जुडी कागज मा तस्वीर छपदी कम्प्यूटर डाक्यूमेंट मा तस्वीर छपदी। प्रिंटर कमांड दींदू। कम्प्यूटर प्रिंटर कुने सिगनल भिजूदू। प्रिंटर कागज पर हवेथे छाप दींदू। फिर उ हमथै कागज पर मिलदू। फिर ऊ अपडू काम करदू। प्रिंट निकलनू कुन प्रिंटर जरूरत हूंदी।